Misy hanina magnatsara <hesitation> fahitana: <hesitation> ohatra zao hoe kara légumes zegny orange regny ohatra hoe karaoty, de akeo koà <hesitation> légumes mena na fruits mena ohatra hoe taomaty.